Gimol mi yiɗi mi tokka nanuki kanjum woni gimi hippop Miɗo yiɗi njangude musiki ndee "Afrobeat". Ko musiki ngal woni neɗɗo, tawi oɗo woni soodnaade e jam, ngam ndokkude ngona ko njam. Miɗo waɗi yowtere fiya tawi musiki ngal naatataa fow.